كيد لازم الاسلحه النوويه تكون محظوره لأنها بتتسبب في مشاكل كتير شديدة وبتقعد لمدى طويل وضررها غالبا لا يمكن علاجه وحتى الخراب البتسببو ماممكن نتكلم عنو في شوية كلمات بسيطة فالمفترض إنها تكون محظوره محظوره علي الجميع ليه؟ عشان نضمن السلام عشان لو في بلد واحد عنده حتخلي كل الناس يطمعوا في إنهم يكون عندهم سلاح نووي يحموا به ونفسهم عشان ما يعيشوا في الوضع بتاع المستضعفين وفي نفس الوقت بتخلي الدول العندها تكون عايزه تفرض هيمنتا علي كل الدول الما عندها حنعيش في حاله تهديد مستمر وعمرو ما حيكون في سلام في الكوكب ده اما لو اتحظرت احتمال كبير شديد انو الناس تقدر تتعايش وتتوافق مع بعض بدون اي تهديد بدون اي خوف